أفضل طريقة لبدء يومي هي إني نصحى بدري نشرب -ف- فنجان قهوة، ونحاول نكون هادية شوية -قبل- قبل ما نبدأ اليوم، بعدين نحب نعمل شوية تمارين خفيفة، أو نمشي في المكان إذا كان عندي وقت، هالروتين يساعدني على التركيز، والشعور بالنشاط طول اليوم.